ʻIke wale nō wau i ʻekolu ʻano palaoa ʻokoʻa. ʻO kekahi, ʻo ia hoʻi ka mea maʻa mau, he palaoa i hana ʻia mai ka huika. ʻO kekahi, ʻo ia hoʻi ka palaoa <hesitation> ʻalamona. Hana ʻia mai kēlā mau pineki ʻalamona. A ʻo ka hope, ʻo ia hoʻi ka palaoa kiawe, a hana ʻia mai nā papapa kiawe.